في يوم من الأيام، اكتشف طفل باب صغير في غرفته، وما كانشي موجود زمان، كنت شفت الباب وكان موجود <hesitation> كان الباب مخفي وراه خزانته خزانة الملابس وين ما أفتحها جت نفسه شاف نفسه في مكان تاني وغريب وبين غابة مع أشجار أشجار ضخمة وغير مألوفة، بعدين جعد يستكشف ويبي يرجع مكانه بيرجع لغرفته.